Injira ya khunamalala esabuni. Esabuni ili nende injira inyinge ya khunimichila esabuni shindu shia khuranga onyala khuosilia bindu oselie wakhaoselia bindu olafu yira chingabo wakhafuila chingubo olasabila makhono esabuni irumikhanga khaisanga esabuni inumikhanga khuosya inzu esabuni irumikhanga khuisinga. Wakhachia muibafu urumishalanga khuisinga esabuni, esabuni hii mara khataru che esabuni ya obusie, ibe esabuni ya amachi ebe esabuni ya eshipande esabuni yene yo kazi yeyo kasi ndala enimikhanga onyala khaisinga onyala khufuila onyala khuaselia bindu onyala khupangusulia inzu. Esabuni ne eshindu shia maana esabuni ni shindu shia maana khubulamu boifwe bwa bandu balie esabuni ili nende chikasi chinyinji sana, esabuni onyala khupangusulia munju olufuya umo, uisinga umo, khuosya bindu umo onyala khunemishila esabuni kama khusugua khuruta mononolari nende musala ko khurutila meno tawe. Esabuni ili nende ekasi inyingi sana khumundu muluhya.